ralle guddio fulledi ana anasamei annini <hesitation> anaf sin wotpangenne dene <hesitation> wonni denne <hesitation> yaani movie wolin dawwonno yaane bare wodawoten barre picha dawoten ammotu arratan anin <hesitation> wakati tan dikko gar simuan ant daniii, deki hujji fulani midas anan yedenii gar hujia sun dubatan aratan anasameta <hesitation> <hesitation> hiijemu dande <hesitation> wokti sunin hindakabu annin wakati dibi wollin yana arratan shukul wonnia deka dub ralle fudedi anasemei ak hamtu anin dargini.